اگر ایک کوئیں میں لیکج ہوا، تو اُسے کیسے ریپیئر کرنا ہے؟ کوئیں میں اگر لیکج ہوا ہوگا، تو اُسے ایسو یا تو پھر فترہ اترہ اچھے سے اندر بٹھانا تاکہ وہ جو لیکج ہے، اُس کا جگہ فل اپ ہو جائے۔ یا تو پھر سیمنٹیمنٹ کا کرنا۔ یا پھر کچھ الگ ویل لائنر جو ہوتا ہے، وہ سب جو کیا ہے اُس کے اندر لگانا تاکہ ایسو اس کے اندر کا جو لیکج ہے وہ لیکج ٹھپ ہو جائے۔ اور اُس لیکج سے ہمیں ایسو جو پرابلم ہو رہی ہے، وہ پرابلم ٹھیک ہو جائے، بھی ویل میں ایسو جو بھی لیکج ہو رہا ہے، اُسے فل اپ کرنا واسطے اور بھی ایک الگ الگ جو سیمنٹیمنٹ ہے، وہ لگوانا، پانی نکلوانا یا پھر پانی دوسرے طرف دلوانا۔ اِس میں ایسو ایسا کرنا کہ وہ ویل کا لیکج ہے، جو فل اپ ہو جانا۔ اور لوکی جوسٹی پرابلم نہیں ہونا، ویل جوکی ہے، اگر وہ لیک ہوا، تو پانی لیکج ہو رہا ہو، اُسے اچھے سے برابر فل اپ کرنا، ویل لائنر لگا کو۔